Ja mꞌaⁿ wendyee nnꞌaⁿ na ya ñꞌoom ja ñequiondyena ndoꞌ mꞌaaⁿ chaꞌ na yom tsꞌaⁿ na mayuuꞌ na ya ñꞌoom ja ñequiondye joona cwii tsaⁿꞌñeeⁿ wendye naⁿꞌñeeⁿ mandyo mꞌaⁿna chaꞌ na cwii nquinꞌoomncho ndyee ndyuuna mꞌaaⁿ cwii tsaⁿꞌñeeⁿ na mandyo mꞌaaⁿ chaꞌ na cwii wenꞌaaⁿnchonqui choomꞌm mꞌaaⁿ cwiicheⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ na chaꞌ na ntquiuunchonqui choomꞌm nmeiⁿꞌ nnꞌaⁿ na na mayati ñꞌoom ja ñequiondye sa̱a̱ mati mꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na wajnaⁿꞌa joona ndoꞌ na ya ñꞌoom ja ñꞌeⁿndyena na mati quilana̱a̱ⁿya.